Oriŋo, amooġo ahuŋunuġalaa naxabarereŋ. Ifok nireŋ. Amixamireŋ aihaŋuġaɭew ékie. Nixabarereŋ, ahaŋuġaɭo alaa níṗinemeṗineġaɭo díminegel ditian diŋoniñareŋ? Aihaŋuġareŋ ahaŋukareŋ, kaxabarereŋ kuźonu. Me ifok niḃay oriŋo, ifok nireŋ. Nireŋ amixamiorereŋ, ami- amixamireŋ aihaŋuġahom. Amixamiorereŋ, amixamihaŋu oriŋo mufe numuvavaġaɭo aihohom mósimo ahaŋununireŋ. Me áminiḃay ahaŋuġareŋ. Momugũ nibaloŋ amooġo. Ambuhaŋukaxabarereŋ kaɭo diḃaasus. Ala- dibaa alaniɭo diḃaasus añaḃaiɭew ékie. Anorehuy nii oźaho muśe amooġo nivale náḃe kulaana niṗem oɭuŋon? Bieḃo. Me ahaŋuġareŋ oɭum pur kaźonen, amooġo anorereŋ pur kaźonen éñii aorexan aorexaḃarereŋ. Amixamidia niini amooġo afiamiġaɭo oriŋale oźonudaal.